Veni ku rryma nalet ose dhezet, varet qysh e prek ndrrusin e rrymës, funksionon qashtu që <hesitation> n’momentin kur osht e nalun nuk ka rrymë që kalon edhe nuk e lejon me bo dritë. Momentin që rryma dhezet, atëhere ajo kalon edhe bohet drita.